איך האלט ס'דא בערך פינף אדער זעקס קאלירן פון אויגן ווי אזויווי מ'האט אויסגערעכנט ברוין, בלוי-, גרעי, גרין, און נאכדעם איז דא מער אזויווי אזא לכטיגע קאליר. איך האלט ס'דא בערך פינף אדער זעקס, אבער ס'דא אסאך מענטשן וואס האבן מער ווי איין קאליר וואס ס'זעט אויס אזויווי בלוי און גרין, אדער גרין און גר- גרעי.